<hesitation> Ifandraisany vorona samy vorona nndreka a le zareo le magnano feonjareo iny a de zareo le magnano akany lahy mbany vaviny io miaraky manao akany de misy fifandraisany be de le zanak'anjy sy ny reniny a le zanak'anjy vao fohy iny a miarakanina ananjy defa misy fifandraisana be izy amin'iny satria hoe reniny mamana-kanina ananjy de karakara an'zany.